कई जानवर जू छन आपडू ज्ञान योक पीढी से दूशरू पीढी ऐथर बढांदन। जनकी हाथी। हाथी जू हूंद अपड बच्चों थै पाणी श्रोत तक कनखै पहुचाण अर भोजन कनके खुज्यांण यू सब सिखांद छन।